La mongolfiera ca certuni chiamanu palluni d’aria cauda, mi fa pinsari a “lu giru di lu munnu nta ottanta jorna”! Pensu a granni avvintura, vulari dintra na specie di panàru, cu stu badduni ‘n capu, è na cosa d’autri tempi. Iu nun l’haiu vistu mai ma mi piacissi farimi un giru, puru si mi scantassi n’anticchia. Fussi però na bedda esperienza.